Oye dɛ eyɛ nyimpa a itum eka w'adwen na w'enyiwa do yɛ hyew kyɛn dɛ aberbiara na ayɛ dzinn, na ennka woho nnkͻ nyimpa mu. Nyimpa a otum ͻyɛ biribi na ͻma obiara hu dɛ ͻno so wͻ hͻ no, mpɛn pii no, sɛ woridzi dwuma bi a, wohu no dɛ ͻbͻ noho mbͻdzen, na wͻfrɛ no wͻ dwumadzi no ho. Na mbom sɛ emmfa woho nnhyɛ dwumadzi mu na aberbiara eka w'ano to mu a, obiara nnkohu wo mbͻdzembͻ.